Laha agnamiko manokana asa s- asa tena tsara zany gn'as- asa tena soa, lafa asa tsisy risoriso na hoe orinasa madio ara-pandrakana ka hoe tsisy fagnandevozana hoe tsy taraiky gny fandrambesa vola fa mirindra milamina orinasa ao, zaho tsy mifily na ino io fa lafa a- orinasa zany madio mangarahara tsisy fitapitaky de mety amiko. Lafa mandramby vola avao aho na ohatrino karama tsy mampagnino lafa mihinam-bary avao fianakaviako na hoe gny zanako na hoe zaho de fa mety agnamiko zay. Zay ny asa tiàko.